Oimeko kuareta mbaepuere guinoi osaguarepɨ matɨ, jare jüküraï ojɨi vaera, kuape ñanoi, pïte, oajaete ipokatu, oïmevi tatu akuti, jukuape jae oyeepɨ, jare oajaete iñakua